Jaluga jisu jakilangi, kwatite dajua jongovosi shana udada sirive, shana mapungufu jamsimu wa chakurya kuno, ma- masuala ya dini shanauri kukiikala tofauti mara, vita ikatokera, mara shanauri ujadoma noko ukashana mambo yare tofauti.